Al prim post a ie sicürament ël calcio, pöi bütarìu ël ciclizmo, la pallavolo, pallacanestro e pöi a ie co tanta gent ch'a van a curi ën muntagna e da le mie part a s'giöga anche tantu a le bocce